La estoria de Singapur es la estoria del Entallaeru de Malaca. En estandu nel passu del ïndicu al Pacíficu pos Singapur tien síu una ciá-estau dendi'l siegru XIV. Alogu estuvun los portuguesis i los inglesis, qu'anduvun pallí hata'l siegru XX, quandu ya ancançó l endependencia. Ogañu es un centru comercial i financieru mu emportanti de toa Asia. Singapur es un país mu desenroau, con una economía huerti i una sociedá establi.